Ihó kuá kuá xachí número xii yunguá xan xavii, oon, uví, uñi, komi, o'on, iño, uxa, uña'a, óón, uxi, uxi oon, uxi uví, uxi uñi, uxi komi, xaón, xaón oon, xaón uví, xaón uñi, xaón komi, oko, oko oon, oko uví, oko uñi, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxa, oko uña, oko óón, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uví, oko uxi uñi, oko uxi komi, oko xaón, oko xaón oon, oko xaón uví, oko xaón uñi, oko xaón komi, oko xaón komi, uñi, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uví, oko uxi uñi, oko uxi komi, oko xaón, oko xaón oon, oko xaón uví, oko xaón uñi, oko xaón komi. Uvixhiko oon, uvixhiko uvi, uvixhiko uñi, uvixhiko komi, uvixhiko o'on, uvixhiko iño, uvixhiko uxa, uvixhiko oña, uvixhiko óón, uvixhiko uxi, uvixhiko uxi oon, uvixhiko uxi uvi, uvixhiko uxi uñi, uvixhiko uxi komi, uvixhiko xaón, uvixhiko xaon oon, uvixhiko xaon uví, uvixhiko xaon uñi, uvixhiko xaon komi, unixhiko, unixhiko oon, unixhiko uvi, unixhiko uñi, unixhiko komi, unixhiko o'on, unixhiko iño, unixhiko uxa, unixhiko uña, unixhiko óón, unixhiko uxi, unixhiko uxi oon, unixhiko uxi uvi, unixhiko uxi uñi, unixhiko uxi komi, unixhiko xaón, unixhiko xaón oon, unixhiko xaón uvi, unichiko xaón uñi, unixhiko xaón komi, komixhiko, komixhiko oon, komixhiko uvi, komixhiko komi. Komixhiko o'on, koxhiko iño, komixhiko uxa, komixhiko uña, komixhiko óón, koxhiko óón.